He ʻohana koʻu mau hoa. Inā pili hoaaloha wau me kakahi, ua pili kohu ʻohana. No leila, e launa wau, e noho wau, e hoʻomanawanui wau i kēia hoa e like me koʻu <hesitation> hana ʻana me koʻu ʻohana a me kaʻu ʻohana. ʻO ia pilina, he pilina aloha.